<noise> Karazan-dronono haiko zao: ronono- ronon’ômby baka amin’omby regny miaraka am'bengy, de misy koa ronono soja regny. De mahasamy hafa andreo zany i, n- gny raiky ronono baka am'biby, de gny raiky ronono baka am'zava-maniry regny.